Ma problemi de salute communi a-i chen peuan ëse quelli ligæ a-i parassiti. Quindi per esempio gh'é a leishmaniosi, ch'a l'é unna moutia ch'a se piggia co-i parassiti, so che gh'é un difetto congenito ch'a l'é a displasia de l'anca e dapeu atre moutie no savieiva.